په روسیه کې د مسلنیتسا جشن یو لرغونی او مشهور دود دی چې د ژمي په پای او د پسرلي په راتګ نمانځل کیږي. دا جشن یوه اوونۍ دوام کوي او له خوړو، لوبو او نندارو څخه ډک وي. په دې ورځو کې خلک مختلف ډوله ډوډۍ پخوي او خوري، چې د لمر سمبول ګڼل کیږي. همدارنګه په دې ورځ کې دودیزې لوبې لکه په واورو کې ښویېدل، له اور څخه تېرېدل او له ځناورو سره لوبې کول هم ترسره کیږي.